Ham nde okpebhi e. nkpebhi ivaa e. Ham ham, manya nkpebhi mbangha ma eh. ibi sam hibhuri. imin nnegho orengha nsa osom. owwerghom kwan owop khamaya nya iyamoyoyongha e. Khe kwi imin kpehbi imin nkpebhi mgbaha anna e. Ngbaha njoma anna vaa pah wop khe beh gbab oghab e. And ofongha idik iffa akpebhi tingha omo damum oh ohuri bii dah vah maa kheri tara ham, ham dok nkera tara beh. min kpebhi beh massima etem edam beh. Nkpeb kpebhi beh mando. ogbe kwi samgbobhi beh umbama, beh bina maa ewu nda weh na kwa simum achina honwert ghom ododok etem epyib beh. vaa mbo awom emong emong emong emong obi ohuri yan kwu imbin o? Mbiya. nkwuma e, nkwuma e. so okpebhi ting amo sin nhama etem damiji hezangha ohuri bii macha vaa ma khera tara ham beh khera bii inyi oka nwa kwaman okpa okpebhe o. tina so khewosii yina, otok ffa ossi yina vavah beh rubhim hode. ohuribi ham okpabha odamum ema e.